اه مشروبي المفضل هو شاي البابونج، نحب شاي البابونج <hesitation> لأنه تحضيره بسيط وكيف نوديه ونطيبه وكيف <hesitation> نجهزه ويرخى الأعصاب وطيب يعني <hesitation> ش روعة.